איך וואלט געגעבן רעסיפיס וואס איך אליין האב ליב צו טון פון זאכן וואס מ'קען שנעל צאמשטעלן און ס'האט א באנטש פראטין איך וואלט געמאכט אזוי וואו יאגורט מיט א בענענע אדער <hesitation> עכט עני זאך און מ'לייגט צו פראטין פאודער